Ə'h wan din netə' sə mi ge gawni bu gawni kuki wanu sə ge am mi ye, mi geygen ani gam i remren maysə gə, i rem toysəgə wanu sə mige awi mikə ge ar kaw dorko liikə səw si mi rə koniyami reyre wawogə zani gbakə ryə niisə i remi bəsə gə tom sə ani mi rat, mi bəybən, i yūgiyun mi wai wan toore niisə mi reyre wawogə zani gbakə ryə niisə i re mi bəsə gə tom sə ani mi rato, mi bəybən, mi yugiyun. Mi waywan toore nii sə mi bənə an nə mi way dor, an nə mi way gawtəl gərigə nə' in niisə mi gen ani.